النهاردة يوم التنضيف العالمي فتحت بقى قلت هنضف التلاجة و <hesitation> طلعت كل بقى حاجة من التلاجة وطلعت كمان حاجات التلاجة نفسها يعني مش بس الأكل لا يعني التلاجة نفسها بقى من جوه الدرج وال- والحاجات دي كلها وبعدين بدأت أغسلهم كلهم من <hesitation> ف الحوض كده، غسلتهم كويس جدا والتلاجة من جوه بقى غسلتها ومسحتها وسبتها سبت باب التلاجة مفتوح عشان ينشف وبعد ما نشف كل حاجة حطيت كل حاجة مكانها وقفلت التلاجة وكانت حلوة اوي